Elektr supurgi bu - <hesitation> shakl ya'ni ko'rinish jihatdan xuddi sichqonga o'xshab <hesitation> tuzilgan qurilmadir. Ya'ni, bu uyda tozalash - uyni tozalash uchun ishlatiladigan bir jihoz hisoblanadi. Lekin, elektr supurgi bu energiya manbayi desak ham bo'ladi, chunki judayam ko'p energiya kerak bo'ladi buni ishlashi uchun. <hesitation> Demak, <hesitation> uni ichida motor bo'ladi, xuddi moshinaniki kabi supurgini ichida havo oqimini yaratib beradi. Motor ishga tushgach havo supurgini ichiga torta boshlaydi va barcha- uyni barcha burchagini tozalab chiqa oladi. Bundan tashqari, u <hesitation> ichiga yutgan o'sha chiqindilar va boshqa narsa- narsalar uni ya'ni qorin qismiga tushadi, asosiy qismiga. Uni tez-tez tozalab turish kerak bo'ladi. Xaltacha bo'ladi, o'sha xaltachani ichini tozalab turish kerak bo'ladi.